اللي نعيشه اليوم هو واقع بالنسبة لنا، يمكن يكون في أفكار فلسفية تقول إننا في محاكاة، لكن بما إننا نعيش التجربة نقدر نعتبرها حقيقية. أصلا ما في طريقة ثابتة نتأكد إذا كنا في محاكاة ولا واقع، هذا موضوع يظ- يظل نقاش بين الفلاسفة.